सौतंत्रता का मतलब बिना किसी के रोक टेक के अपनी पसंद। से काम करना होगा छें सौतंत्रता का मतलब अपने कार के। जिम्मदारी लेना होगा छें सौतंत्रता का मतलब उपलव दिकल्टों। के तरक संगत रोप से तलना होगा छें सौतंत्रता का मतलब। पूरो स्वयम या बादिता से मुखती होगा छें सौतंत्रता का मतलब। आनवस्यक रूप से बादित या निरासना होने के भावना होगा छें। सौतंत्रता का मतलब नय विचार असनात्मकाला नीत नय। उत्पादन जीवन की गुणवता और विकास के सरोच रास्तों के। विकास पर चलना होगा छें सौतंत्रता से ही मानो जीवन संभाव छें।